<noise> Merehyehyɛ mbuukuu na mahyehyɛ me yie a. Mobɔhwɛ dza mbrɛ n'akɛse tse. Dza ɔyɛ nkrakrama ne nyinaa bɔkɔ fakor. Dza ɔyɛ akɛse ne nyinaa so bɔkɔ fakor. Na afei dza ɔyɛ adantam' no ne nyinaa so akɔ fakor ama ɔnam do ma wɔammforafora m' na ɔamma ne nhyehyɛe no so annyɛ dzen amma m' koraa.